Pos te cuentu: es que s'es un ombri que es inseñaol de moa. Es mu grandíssimu i gasta una mascota de colol-de-rosa. Passilea pola calli pala genti vel el su trebaju i quieri que tola genti le vea el hatu a caiquandu. Essu sí, porcima mos quieri convencel i t'enristra i te enrea pa total izil-ti que si mu moernu, que si assienta mu bien i que si essu es el acabossi, amus, comu si hueri la fuga aquellu. I ara assínque no anda paquí te digu que a mí no m'enllena l'oju porque a mí essas moernuras más que inseñu i más que moa... essus son fachendas.